Gny ilà gny tranombakoky reny zany. Raha regny, gn'olo tsy mana gny tantarany, olo tsisy ilàgn'azy zay. Ao zany ro misy fanajaria vo fitahiriza ny tantara nisy taloha, tantaran'ny razam-be, gny raha nisy tamy tanà raiky iny teo, momba momba ny fokoan'ny ano vo ny fokoan'ny ano.